عدة المطبخ دي كتيره وذي ما قلت ليكم قبل كده عندنا الصاج، و الصاج ده نوعين، صاج مفلطح و ده بيكون للعواسة كان كسرة كان قراصة والابري و الرقاق. النوع التاني الصاج الغريق و ده بيكون للتحمير و مقاساته كتيرة حسب الخدمة و تاني في الحِلل و برضها انواع ذي حلة التمبل باي و دي بتكون لي كوجين العصيدة و في الحلل بتاعة الالمونيم للطبيخ و طبعا مقاسات حسب الخدمة الكبيره منها بنسميها القيزان و دي بنستعملها في المناسبات و تاني في حلل الطين و كل مقاس عنده اسم براو ذي الحلة الصغيرة بنسميها الكنتوش و دي بيفوروا فيها اللبن و تاني في الطوة و البراد للشاي و الكفتيرة لمن تكون داير تعمل شاي كتير بتستعملها وفي الشرغرغ بتتعمل فيو القهوه وممكن تتعمل فيو حاجات تانيه سريعه تكون كبايه كبايتين ما اكترمن كده